Zah ndraiky leroa meme zaho mipetraka a Majunga eto zaho io, <hesitation> hitanao filao andranomasina reo misy fotoana zio koafa hoaninao zay lasa mivontovonto zay leroa hoditra nao, tsy hainao mangidihidy karaha ino, tsy hainao hoe ino zaka mahazo anao, ii filao andranomasina io zany tsy zakanao, karaha zany.